شين رنګ له طبیعت، سکون او پراختیا سره تړاو لري. زما په ذهن کې د ځنګلونو او د ژوند په اړه د آرام او سکون تصورونه راځي. شين رنګ د توازن، هوسایني او روغتیا احساس هم سړي ته ورکوي.